Ae ara-dalagny izy io ka satria Andriamanitra ma ro nagnome e saigny anao hoe a magnamboara raha akonan'izao, hafahagny manampy anao magnano raha hafa akonan'izao, fa nefa ny mampangoiaigny amin'azy ity avao koa sa lasa maro e sy managny asa, lasa anine ordinateur anine la machine aby gn'asanao eo anao sy misy asa eo da mipetrapetraky avao.